Wa'ye' kito'on jach chokoj yan kito'on ma' ma' asiis men chokoj jach kito'on tulakal b'a'ax yan kito'on, tulakal ti k'in ma' patal kime wa'likte'ex jach yan ke'el ma'an ke'el chen chokoj yan.